உங்கள் கைகளைக் சரியாக கழுவுவது மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் கைகள் நமது தினசரி செயல் முறைகளில். பல்லாயிரம் மாசுக்களைத் தொற்றுகிறது முதலில். கைகள் நன்கு சுத்தமாக்குவதற்கு குளிர் அல்லது வெப்பமான. தண்ணீரைப் பயன்படுத்தவும் அடுத்து கைகள். முழுவதையும் நன்கு ஈரமாக்கிக் கொள்ளவும். ஒரு நல்ல கைசோப்பை எடுத்து கைகளில் நன்கு பரப்பவும். பரப்பும் போது விரல்களையும் விரல் இடங்களையும். தோல் பக்கங்களையும் கை விரல்கள் மற்றும் விரல்களின். கீழ்கூறல்களைச் சரியாகச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். கைகளை 20 விநாடிகள் நன்கு மசாஜ் செய்ய வேண்டும். இதனால் மாசுக்களும் வைரஸ்களும் அங்கிருந்து வெளியேறி. கைகள் முழுவதும் சுத்தமாகும்.